MI yelan mi ekkita defugo haako bokko be nyiri butaali. Nyamdu mai on mi buri yidugo ngam to mido nyama mido seya masin ha nder yonki. debbo am fu yidi dum ngam o yidi komi yidi.